मेक्सिको पंधरा एकवीस स्पेन चे नियमित असलो। तेजा पैली मेक्सिको चे लोग ओलमेक, मायन आनी अझ्टेक अशिले। अझ्टेक राज्य अमेरिकेन तेंना संगल्यांग वाडलो अशिलो। तेंना तोह सगल्यक आधुनिक जागो अशिलो। तिनचे बाजार, देवरा, तारी सगळे खूप बरे अशिले। तिनचानी पिरॅमिड सुद्धा केले।